Oime jokuanunga reta, öë iara peraño, oime iroɨ pegua jare arakupeguareta, oime ramo jugui ikavi araku pegua jare iroɨ pegua, amogue ova yasɨ oiko reta ɨvɨguipe